लाइट स्विच म इलेक्ट्रिकल सर्किट क बंद और चालू करदु। जब स्विच चालू होलु, त सर्किट पूरा होलु और लाइट बल्ब चालू होलु। <noise> जब स्विच बंद होलु, त सर्किट टूट जालु और लाइट बल्ब बंद होलु। यो प्रक्रिया बिजली क प्रवाह नियंत्रित करदु।